Laklak a ira nawei ni fukat a ira nai ni tompat mimian a, tora ni komak ni fanga ra. Laklak a ni tompat a mimian nai kai tubal si le binatang woun dalewat ira dodi nai ni tompat a. Le dodi nagara le bisa nakafanga, kalau tei ira nakfanga susah.